<hesitation> Ny toetry tsy managna faharoa anagnan'ny orsa vôlohany, matetiky izy andro mafana be regny izy mande mizaha hanigny, mande mizaha hanigny izy de hômagna hanigny fôndro izy de kô fa mangatsiaka amizay andro na firy vôlagna igny de efa ihanigny amizay entigny mamatsy amile <hesitation> satria izy mamatsy amile <hesitation> mandritry ny andro mangatsiaka satria zareo andro mangatsiaka tsy de mivoaka.